Jiren dumesa ka amtan south africaa kan kun lila hoda dumes ishia dumes hodaa laft ishian laf bisan diyatu amo bisan ishian yaani bisan gudio akasitimuu inama gurachan kun wor di ede hod kabanuu hod tunne hod gudio amine mara guda adu lilan batii adu ishian gudio kabanti dikeyo.